Sichus ancha qullqiy kanman chayqa, libreriyayta hatunyachiyman, llapan wawakuna ñawirinankupaq. Hinallataq, yachay wasiman yanapayman, wawakuna ashwan allin yachayninkuta hap'inankupaq.

Waway k'irichakuqtinqa, ñawpaqtaqa alkulwan, unuwan iman allinta pichani. Chaymanta, sichus mana hatunchu k'iriqa, wakin kutiqa mat'iyku k'irawan, hampillanipuni, chaytaqa mamaymi yachachiwarqan. Ichaqa, hatun k'iri kaqtinqa, Hanpina Wasimanmi pusani.

Llaqtakunapiqa kastilla simi astawan rimakun, qhatuna wasikunapi, yachay wasikunapi ima. Wakin taytamamakunaqa manañan wawakunaman yachachinkuchu, kastilla simi ashwan allin kananta yuyaspa. Chaymi nuqa hina yachachiqkuna kallpachakunayku ama siminchis chinkananpaq.

Qasa kananmantaqa yachani tuta ancha ch'uya kaqtin, ch'askakuna k'ancharishaqtinku. Paqariqtintaq, pastukuna, karrukunapas yuraqllaña kanku. Chay p'unchaykunapaqqa t'antakunaqa ashwan usqhayllan ch'akin.

Kay simanapiqa t'antakunapaq hak'uta rantinay kashan, hinallataq wawakunaq ruwasqankunata allichanay. Duminkutataq aylluywan kushkalla kasunchis.

"Asankarupiqa ancha munasqan ""Uwiha Asado"" nisqa, hinallataq ""T'inpu"". Wasiypiqa, wawakunayqa anchatapunin munanku kinuwamanta ruwasqa lawata, t'antawan kushkata."

Ari, Juliaka llaqtaman rinay kashan, waq musuq qillqasqakunata libreriyaypaq rantimuq, hinallataq wakin hak'ukunatapas t'anta ruwanaypaq.

Nuqapaqpas allinmi karqan, yupaychayta quni. Yachay wasipi wawakunaqa allintan yachapakushanku, negociokunapas pisimanta pisi purishan. Aylluypiqa qhalin kayku, chaymi ashwan hatunqa.

Wakin yachachiq masiykunawan huñunakuspaqa, yachay wasimanta, wawakunamantan rimayku. Wakin kutiqa, huq mikhunata wayk'uspa kushka mikhuyku, asirikuyku ima, llank'aymanta samarinaykupaq.

Llaqtaypiqa musqhuykunataqa chaninchaykun. Taytamamaykunaqa ninku musqhuykunaqa willakuymi, imapas paqarin minchha pasananmanta. Wawakunaymanpas willariq kani, amaruwan musqhuspaqa allinmi, qullqi kanqa; waqrawan musqhuspataq maqanakuymi kanqa, nispa.

Pachamamamanqa haywarikunchis yupaychayta qunapaq. Paymi llapan mikhunanchista quwanchis, t'antapaq harinapas paymantan hamun. Llaqtapi kawsaspapas, yachanchismi llapan imapas hallp'amanta paqarisqanta. Ayniyninchista kutichinanchis.

Llaqtapiqa manan kampupi hinachu. Ichaqa nuqapas qhawarini phuyukunata, sichus yana phuyukuna Surupana urquman huñunakun chayqa, para kanqan. Hinallataq, wayra tiqrakun, ch'aran hallp'a asnaypas kan.

Kunanqa wakin yachay wasikunapin yachachishanku, chayqa ancha allinmi. Nuqapas Yachay Wasiypi wawakunaman wakin simikunata yachachini. Hinallataq, wakin Hatun Yachay Wasikunapi, Punu llaqtapi hina, allin yachaykunata qukunku.